आमतौर पे मनई अपने घर के सफाई रोजे कइल करेला नाहीं ते कमसेकम हफ्ता में एक दिन ते होबे करेला। लेकिन फिर घर के कुछ कोना अइसन रही जाला जहाँ सफाई करेके ध्यान नाहीं पड़ेला या जौउन मनईन के पहुँच से थोड़ दूर होला अउर अइसन जगहि पे धूर जमा जाला। ओ धूर के साफ करेके खातीर कइ काम कइल जा सकेला जैसे गीला कपड़ा से ओ धूर के पोछ के या ओ <hesitation> गंदा सामान के सरफ <hesitation> के पानी से धो के भी ओपे से धूर के हटावल जा सकेला। आजकल ते मार्केट में अइसन कइ स्प्रे आ गइल बा जेके धूर वाले जगहि पे मारे पे धूर बहुत आसानी से हटी जाला। माने धूर साफ करेके बहुत सारा तरीका उपलब्ध बा।